E wa ya hankam tummiro chekam miro dhe, miro makbita petel manni, petel manni waran dhe dari gam, waran dhe dari, waran dhe merre.